ña na va´a kitasintiu ra yoo ra nii ñuu ntiu ra na va´a kasintiu na va´a kitasintiu kunti kutuna tyi ta ya in tiu´n santiu ya in tiu´n ra ñaa a ta yaa tundoó iya nùù ntiu ra sinu na tyinte nantiu si ixta si ntevixi si nakumiaa tyiku sa´na kua´na ra tyintena ntiu ra sa na va´a kitantiu si kunti kutu na yoo´ra nta into takuatyi ntoona sianu ntoona velu ntoo intyi kua ka ka in na´a ra ña ku uvi xiko kuía na ku uvi xiko usi kuíaa naku uun naku uvi xiko na ku okjoi kuía na ku usi kuía na ku kumi xiko kuía na ku ñaa kumi xiko usia kuía a nta na u´un cientu nta na ra naka ra sa´na ku na va´a kitasi ntiu tyi ña taku na nii u´un xiko kuía ra naka kuna ntakua xini ntiu ntakua ntyi koontiu ña yu´vi ña ni kee nta´a ntiu ni kantiu sa sa´a ntiu ni ntituña ha´ra sa´na ña naka kuna ku ku na kita sintiu tyi naka ku na´a va´a kaa sini na ntaku ña tata´n kontiu ntaku ña tata´n ntavi ntaku santiu simintiu ra naka kuu ntina kitaa va´a si.